ஓபராவுக்குச் செல்வது ஒரு தனித்துவமான மற்றும் உயிரோட்டமான நடிப்பில் கலந்துகொள்கிறது. மேடையில், மேடைக்குப் பின்னால், ஆர்கெஸ்ட்ரா குழி மற்றும் மண்டபத்தில், ஒவ்வொரு நிமிடமும் முன்னோடியில்லாதது. நிகழ்ச்சி உயிருடன் இருக்கிறது மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான மக்களால் ஒற்றுமையாக அனுபவிக்கப்படுகிறது. உணர்ச்சிகள் ஒழுங்கற்றதாக இருக்கலாம், ஆனால் அவை ஒற்றுமையுடன் வாழ்கின்றன, இது அவர்களை தனித்துவமாக்குகிறது. மற்றும் ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஓபராவுக்குச் செல்வது ஒரு சமூக நிகழ்வாக இருந்தது. அதன் புகழ் உயர் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் வளர்ந்து வரும் ஓய்வு நேரத்தையும் செல்வத்தையும் பிரதிபலித்தது.